Eyihi sikyilhobire obuthuku bwosi eribya ighuke ighukendikania okwenene neribya muhikereri kusangwa, ngathabugha indi ngasube ngewethu omwabyalu obuthuku obyobululu. Omundu akanabugha ekyindu inabugha athi ngendikolha ekyindu ekyi, neru mwabirimukoma kandi inayabathebakyu. So ekyu sikyilhobire eyihi eribya ighukathulha okwene. Waginabugha ekyindu kyirebe ighukanza eriyihahu betu okwiwe erikyi erikyibererya iryakulema. So, ekyu sikyilhobire obuthuku bwosi eribya ighukakanaya okwenene, kyabirirema. Abye mukulhu owerihanga, abyendi, nayu syangabya mundu eyikendithulha okwene kutse omundu wosiwosi owahayi. Nokwangabya nani, kwangabya mundu, aba padri abomwakelezia, abandu bosi abahayi erihaku nyamuhanga musa.